أكثر شيء طريف شفته على الإطلاق كان لما كنت في رحلة مع الأصدقاء، وفجأة واحد منهم حاول يعمل حركة بهلوانية لكنه وقع بطريقة فكاهية جدًا، الموقف كان مضحك لدرجة إن الكل انفجر بالضحك <laughs> هو مزعلش بالعكس كان بيضحك معانا، اللحظة دي كانت مليانة مرح وحس فكاهي، وحولناها لمزحة اتذكرناها طول الرحلة.